Fômban-drazagna amin'ny firahamonigny <hesitation> mety misy mahita azy hoe tsara, ye misy le manjary mbola misy le mampilamigna alôha ohatra le mamangy koa fa misy tera-bô, ohatra le mamangy rehefa misy fahoriagna regny zany fômban-drazagna tsy hita ny maharatsy azy ozy teny gasy ze de manjary tohizagna fô regny fô regny a-agnisany mampilamigny fiarahamonina.